woodi nyannde feere goɗɗo feere wari wuro amin, min ɗon bo wonndi be ma'ko o waɗi nyalɗe jee ɗiɗi say nyannde feere say o ɗa'ni, de o ɗa'ni jeemma bee ti fajiri o ummay o yari har balɗe o ummay, min yahi min finndinimo, nde min finndinimo say o ƴappiti o doggay say min nanngi mo, <hesitation> say o dinngi bollugo bolliji min annda, am minippat o holli o annda amin, haƙiƙa ni hollini o walaa; nganndi maako dimbake bo o yeftata koɗume, o annda komoy. o dinngi noddugo huunde jee min annda gabaɗaya ni o ma hebta amin gabaɗaya, o yejjiti amin o warti o ɗon waɗa bana ma annda amin, nonnon ni say min noddi mo say min hoosi mo say min ya'ri mo asibiti min yahi min yecci likita, min bi aya aya ko fe'ii, say likiti laari nganndi maako say bi mo ay o walaa numta koɗume ko o anndi jotta, nganndi maako yadi dimbake bo nganndi maako wili walaa ko o heftata walaa ko o anndi.